Mi buran yidugo mi nyama nyamdu je mari kantu. ngam nyamdu je mari kantu beldum den bo mi hosan wakkati mido nyama mi somai. nyamdu mai do bedda njamu be jutaal balde.